यन ता क्वे बात वाली कि तुम हमेशा ही अच्छा तोफा कन के चूणदा या तो वे सकदु ची तुम्हारी जो पत्नी ची सु चूणदी वोलि तुम्हारे लिए तोफे।